أظن كان في سؤال مشابه للسؤال ده لكن أنا افضل إني اكون رياضي مشهور. بسبب إنك راح تكون بدنياً أفضل. <hesitation> ام لو فنان مشهور مجرد بس إنك <hesitation> شخص كوميدي أو شخص ممثل. لكن صحياً ما إنت أفضل شيء. أظن في الفترة اللي حنا فيها الناس تحب أكثر الرياضيين والرياضيين ذات نفسهم هم يحبون نفسهم بسبب اللياقة لهم فيها